ஜன்னலைச் சரியாகச் சுத்தம் செய்வது என்பது அழுக்கு மற்றும் கோடுகளை அகற்றுவது, அது பளபளப்பாக இருக்கும். இங்கே ஒரு எளிய படிப்படியான வழிகாட்டி. உங்களுக்கு என்ன தேவை. கண்ணாடி துப்புரவாளர் அல்லது சம பாகங்கள் தண்ணீர் மற்றும் வினிகர் வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட தீர்வு. மைக்ரோஃபைபர் துணிகள் அல்லது மென்மையான, பஞ்சு இல்லாத துணிகள். Squeegee விரும்பினால், ஆனால் ஸ்ட்ரீக்-ஃப்ரீ முடிவுகளுக்கு சிறந்தது. வாளி தண்ணீர் சுத்தப்படுத்தும் கரைசலுக்கு. ஸ்கிராப்பர் கடினமான இடங்கள் அல்லது உலர்ந்த குப்பைகளுக்கு. ஒரு சாளரத்தை சுத்தம் செய்வதற்கான படிகள். உங்கள் துப்புரவு தீர்வைத் தயாரிக்கவும். நீங்கள் கடையில் வாங்கிய கண்ணாடி கிளீனரைப் பயன்படுத்தினால், அதை நேரடியாக ஜன்னலில் தெளிக்கவும். மாற்றாக, நீங்கள் ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் 50% தண்ணீர் மற்றும் வெள்ளை வினிகர் கரைசலை கலக்கலாம். சாளர சட்டகத்தை தூசி. ஜன்னல் சட்டகம் மற்றும் சன்னல் ஆகியவற்றிலிருந்து ஏதேனும் தூசி அல்லது சிலந்தி வலைகளை அகற்ற உலர்ந்த துணி அல்லது டஸ்டரைப் பயன்படுத்தவும். நீங்கள் சுத்தம் செய்யும் போது கண்ணாடி மீது அழுக்கு விழுவதை இது தடுக்கும்.